Me taa tsie ndwom forafora m'. <hesitation> Menntsie ndwom kor. ɔwɔ mu dɛ metsie adada m' paa dze naaso metsie Nyame ndwom kakra, "radio" kakra nna abɛefo aborɔfo hɔn dze yi "R&B" yi. Osiandɛ ndwom no dɛ mbrɛ ma ɔtse biara no bi a wɔ dza a ɔreka akyerɛ wo. Ibi wɔ hɔ a mpo a itsie a nnhu hwee, innya hwee mmfi m'. Ne nyinaa ma inya suahun ahorow bi fa ndwom ho. Hɔn a wɔtow ndwom no hɔn abrabɔ tse dɛn. Ebɛnadze na ɔma wɔ- wɔkyerɛw dɛm ndwom no. Itum tsie ndwom bi a na wɔse nyimpa n' nara n'abrabɔ na ɔdze twaa dɛm ndwom no. Na ndwom no so itsie kor a ɔmmboa. Ndwom bi wɔ hɔ a ɔyɛ "for" enyigye, ɔyɛ "for" asaw. Bi wɔ hɔ so a ɔwɔ dɛ etsena ase na edwenndween ho. Ndwom no dze metsie ahorow pii.